Ene a tsia aran nene pe manion enu. Pah an tsi tata piok a tsi takoko. Abua ran vere nu tsa me varaier pene. Kiha ohotonu tsene sara soso obes, patsene tetenu en mosina ge en ruene pa tsene tetenu kah pemanin vakits enu pa an ah bua ran buar veri. Buaran va ra bua esh tsa me barai er pene en mosina. Ene tsa sasa poh koma ti to te esh. Ovoina ene patsene kes an ah kain aran vivo vuapako. Ene tsa kita to esh nu. Po va tsi aran komana nara tatakana komana nore tene kiu. Ovia rova atsi bua aran nene kes vasisio tsuk nu pah ar nene manin vuanu rior, tsi tata piok tsi takoko. Oyia rova ar rovakora nene kes an voanu. Pova bua kan tse an kah nau varai me oh tsi papapao. An sovan merova a tsi bua tabuanavi tsa me varai pene vuts sasama pene en. Mosina ge ruene tse ne vut mei sasai ma monor komati tote esk ovoina. Oyia rova tsi vasisio tsu ah tsi aran nene ananu ge pemanin enu tsene ananu en vanu.